ⵀⴻ ⵀⴻ ⵡⴰ ⵍⴰⴽ ⵉⵍ ⵍⴻ, ⵉⵏ ⴱⴰⵢⵜⴰⵔ oⵔo ⵀⵉⵢⴰⵏ, ⴻⴽ ⵙoⵜ ⴷⴰⵏ ⵜⵉⵀⴰⵢ, ⴰⵙⵜ ⵣⴻⵢⴰⵏ, ⴷⵓⵏ ⵢⴰⵙ ⵏⴻⵏⴻ, ⴷⵓⵏ ⵢⴰⵉⵏ ⵉⵏ ⴱⴰⵢⵜⴰⵔ oⵔo. ⴻⴽ ⵙoⵜ ⴷⴰⵏ ⵜⵉⵀⴰⵢ, ⴷⴻⴳⵔⴰ oⵜⴰⵏ ⵜⴻ ⴽoⵏⴼ, ⵉⵏ ⴱⴰⵢⵜⴰⵔ oⵔo ⴻⴽ ⵙoⵜ ⴷⴰⵏ ⵜⵉⵀⴰⵢ, ⵉⵏ ⵜⴰ ⵡⴰ ⵜⵉⵀⵓⵎ ⵎⴰ ⴱⴰⴰⵍ ⵜⴰⵡ. ⵀⵉ ⵀⴻⵉ. ⵜⵀⴻ ⵔⴻⴷ-ⵔⴻⴷ ⴻⴽ ⴽⵉⴻⵡⴻⵍ, ⴻⴽ ⵜⵉⵀⴰⵢ ⵎⴰⵏ ⴻⴽ ⵙoⵜ ⴷⴰⵏ ⵜⵉⵀⴰⵢ, ⵉⵏ ⵜⴰ ⴻⴽ ⵙoⵜ ⴷⴰⵏ ⵜⴰ ⴻⴽ ⵙoⵜ ⵜⵉⵀⴰⵢ ⵡⴰ ⵍⴻⵔⴻ, ⵉⵏ ⵜⴻ ⴻⴽ ⵎⴰ ⵉⵔⴰ, ⵉⵔⴰ ⵜⴰⵡ ⴻⴽ ⵎⴰ ⵉⵍ ⴽⵢⴰ ⵎⵉⵢⴰ ⴼⴰⴰⵍⴰⵙ. ⵀⴰⵉ ⵢo.